الوقت اللي أو الوقت اللي ربحت فيه في المدرسة جائزة كبيرة وكنت من الأوائل على ال- <hesitation> الفصول، وطبعاً أخذت جايزة ما شاء الله كبيرة وحلوة وكانت يعني جزء منها مادي وجزء منها معنوي، مع شهادة شكر وتقدير، بالنسبة لي هذا من أجمل الأوقات ومن أكثر الأشياء اللي أعتبر نفسي محظوظة فيها صراحة.